جرمني د اروپا په زړه کې د مقدس روم د امپراتورۍ برخه وه. په اتلس سوه او یو اویا کې د متحد جرمني امپراتوري جوړه شوه. د دویمې نړیوالې جګړې وروسته، په لوېدیځ او ختیځ جرمني ووېشل شو، خو په نولس سوه او نوي کې بېرته یو موټی شو. نن جرمني د اروپا اقتصادي ځواک دی، چې د نړیوال سیاست او صنعت مهم غړی دی.